Io zane e, ze raha rehetra, na maniry na miainy ray ihany io, satria sambe voa janahary, na hata eo, naho ala ao mahare marary re fe tsy afaky, tsy miteny manahaky antena olombelony mirehake, zay zane tsy itovizany amy tika olombelony, fa voa-janahary ka io manan'aine io ka, mahare maharary eo.